He aloha kaʻu e heluhelu ana. I koʻu manaʻo heluhelu wau ma kahi o ʻekolu a i ʻehā puke o kēlā me kēia makahiki akā ma mua o ka hānau ʻana i nā keiki ua heluhelu nui wau i nā puke i kēlā me kēia makahiki. I koʻu manaʻo ua heluhelu wau i ka nui puke.